والله أفضل، فى وجت فراغي أني أشوف فيلم جيد، ليش؟ لأن يا أخي ملل واحد يبغى يستكشف، يبغى يشوفله شي، يتابع شي ما فيه حيل يجرأ كتاب، لكن لو فيه حيل والله ومروج، فك لي كتاب وأثقف نفسي شوية ما في مانع.